هختار إن أنا أتكلم بكل اللغات الأجنبية لإن ده هيفتحلي عالم كبير مليان بالفرص والسفر وفرص الشغل الأحسن كمان هعرف أتعامل مع الناس وأفهمهم وأفهم الثقافات بتاعتهم وأعرف أتعامل معاهم وبالتالي هو هيبقا عالم مليان فرص وواسع هكون أنا جزء منه يعني.